ⴽoⵓⴷⵢⴰ ⵇⴰⵍⴰⵀⵉ ⴰⵙⵀⴻⴻⵍ ⵏⴰⴱⵉⴷⴷⴻⵍ ⵏⴰⵍ ⴽoⵙⵀ. ⵉⴷⴰⵡ ⵢⵉ ⴰⵔⴰⵏ, ⵉⵜⵣⵉⵏⵙⴰⴽ ⴰⵙⴽⵙⴰⴽ. ⵍⴽoⵙⵀ ⵡⴰⵉⵔ ⵡⴰⴷ, ⵡⴰⵢⴰⴽⵙⵀⴰⴷⴰⵏ. ⵉⵜⵣⵉⵎ ⵎⵉⵙⴽⵉⵍⴰ, ⵉⴷⵣⵉⵣ ⵣⵉⴽⴰⵔ. ⴰⴳⴰⵔⴰⵙ ⵍⴽoⵙⵀ ⵡⴰⵉⵏ ⴰⵢⴻⵏ. ⵙⵓⵍⵜⴰⵔ ⵇⵉ ⵡⵉⵣⴰ ⴽⴰⵏ.